افغاني کالي، ساري، پنجابي، لهنګه، ماکسي، دریشي، دامنه او بلوز، هغه کالي دي چي د نړۍ خلک یې اغوندي. افغاني کالي افغانان اغوندي، ساري، پنجابي او لهنګه هندیان، بنګلدیشیان او د سریلنکا خلک یې اغوندي. هغه اروپایي یا بهرني کالي دي چي، په ټولې نړۍ کې شهرت لري او خلک یې اغوندي ماکسي کالی او دریشي ده. دا کالي هم په ورځني زوند او هم په خوښیو کې اغوستل کېږي.